Lu guvernu è lu pernu di l’economia d’un paisi. E’ iddu chi dicidi comu ‘mpiari li picciuli di li tassi. Si’ s’accattanu sulu armi, pi esempiu, e nun si spenninu dinari pi la saluti pubblica o pi la scola, un paisi addiventa poviru a livellu sociali e lu populu accumincia a stari mali. Pi chistu, pensu iu, chi lu guvernu d’un paisi è l’organu chiù ‘mpurtanti pi lu sviluppu d’un paisi.